Yoo i, yoo uu, yoo uni, yoo kuu, yoo u´u, yoiñu, yoo uxa, yoo una, yoo ii, yoo uxii, yoo uxiuu.